Binyiam wukui opiele pie oriki yuo yuo e'mel oki beleb oki beleb ke omme, bemuli tuob tuob, odzand e omob, oshubli benpu abeh, oshabli benpu ste ste ste odzang bikpa otitalo oshebiri e'wuny odzang e okue, omi li pukue odzang e oki lw omuen olan lam, omililam lan, oruki ruru e'oyu nyuomu e'omili nyu nyuomu e'be okper olia, nde oyuomu e, ayuro bem bem le nwuyu nyi ye e'pie binyiam wukuo, binyiam wukuo nyi ye e'pie binyiam wukuo, binyiam wukuo nyi ye e'yulo e'mel ofi lam lam e'e’ limliruom